Wakkati lesdi United Kingdom kam ndi feewi seɗɗa, nde mboo ndi ɗo mari toɓo, ndi ɗo mari toɓoji e duule cankitiiɗe.